So mi yidi sauyaaki ñyamunda am ko mi tefay laawol liruuki ndi. To mi liri ndiyam ɗan nder wurtoto ayi ɗi yoray. Tina non bo mi wulay, so mi wuli mi ittay ko ɗiye ko woni nder.